<noise> Ny <hesitation> agnanaovagna marôkorôko <hesitation> amin'ny sisin'ny vaola madiniky <noise> araka ny fahaizako azy mampiavaka azy amin'ny vaola sasany satria maro ny vaola, ary koa mety <hesitation> hoe malamatra izy mba isoraohagna izy malamatra igny mba siavagna raha marôkorôko mba hafahagna mitazogno azy tsarabe.